كلّياتنا منعرف إنّو بالتّليفون في مُكالمة إتصال إنّو نتّصل بي حدا وفي شي إسمو رسالة نصيّة sms إنّو نكتُب كتيبة رِسالة لا شخصاً ما، حسب هلّأ في ناس بتحب إنّو تتصل direct دغري- دغري- دغري بي إختصار تتّصل لا- لا يردّو عليا الشّخص المطلوب وتسألو وتسكّر الخط، في ناس لأ بتكتُب رسالة شوي- شوي عا مهلا <hesitation> بتكتُب رِسالة لتنبعت ولا يوصلّا الرّد آدرة تنطُر بيكون في معا وقت، في ناس ما- بتحب- ما بتحب مسلاً تتّصل <hesitation> اتصال عادي بتكتُب مسلاً رسالة- رسالة وبتنطُر الجّواب، أو مسلاً مُمكن إنّو ما الشّخص هيدا ما يرد عليا وتترُك رسالة، أنا بفضّل أنا شخصيّاً بفضّل إنّو اكتب رسالة لأنّو كمان ما بكون دايماً بالمود إنّي إتّصل، <hesitation> ما بحب مسلاً كون عم سبّب إحراج لا حدا إنّي يرد علي غصمن عنّو خلص ببعت رسالة حب هالشّخص يرد علي إمتاً ما كان فاضي يرد ما حب أوكّي ما بحب إنّو إتّصل بالواحد لا أحرجُ حرج إنّو انت لازم ترد عليّ أو إنّو يسكّر بوجّي هيك إنّو اتدايئ خلص أنا بفضّل أبعت رسالة عاديّة نصيّة وهيدا الشّخص لمّا يئدر ي- يقرى هالرّسالة يرد علي على مهلو أنا هيك بفضّل هيدا هيك شخصيّة.